أقدم هواية لإلى هى القراءة ، بدأت ممارستها من وأنا صغيرة من أول أتعلمت القراية إنى ، الله يرحمه أبى جابلى القصص وجابلى كتب ، وإنه خلانى أنطلق بهذا العالم لين صارت من عاداتى وهواياتى ، القراءة أول شى أنا أهتميت فيه من طفولتى.